א שאוועל האט א ברייטע פלאכע חלק וואס ווערט אנגערופן די בלעיד אזוי ווי די מעסער, עס פארמאגט אין זיך א לאנגע הענטל די אנדערע זייט, ווען מען וויל אריינגראבן לייגט מען אריין די שארפע זייט אין די ערד מען שטופט עס אראפ, און די אנדערע זייט פון דעם איז דא די הענטל און מען קען עס ארויסנעמען מיט פולע ערד אדער שמוץ.